Jikkujiɗe mosu wodi kaydiniɗe, mosuru wodi gikku latingu, nyaman tagaɗo ko tagaɗo nyamta. Musuji maɓɓaɗi wakkati fu yawa wurtago yasi, o yenyewe, mosu a tawa wujjan buredi hono ko nafaku sukaɓe resana, musuwa e tawan e wodi eyeure, ko yi ko hunni ngiya dogga suɗo. musu e annda latiɗo o ɗo to wari fiyano o fu accata o yiyaɗum. mosu e wodi jukku latiɗugo to yiɗi bonnugo fu a tawata to heɓi fu banne yahata. sai tawa nokku heɓema limcere ma yaha leydi warta urto. e ɗo e ɗun hayccini e musu.